Launa doh asna headava lalnai launa, hahine o kekeni- keken, na hero- na- nahero diava. Badna lau first, lau- lau ne- lau lagan- lau lagani ta lalnai, la- na- lau naheadava. Naheadava toh, na keken na adavaia gauna na, ekoigu. Lau asi nadiba iabe mai, mait- mai ena- mai turana ta. Bena, aheadava, lagani ta anoho, toma sehekara henimai una headava na segaukara. Bona taumai ruas aparara, ahepara. Ia sibona ela, lau dan, da sibogu na noho. <hesitation> lau na noho, lagani, toi murinai, lau keken ta naitaia. Ena keken ta naitaia neganai, nau- naura baina headava toma, gauta seh na eha maorogu oina doh, hari- harima kerere <hesitation> hari, bo kererem garina. Man na keken doh man aheroa. Bena, ora taina nahenia, hua ta o nubana ta mela. Na hua murinai, sibona edae ema eh- eha maorogu o launa oi naura henimum. Vaden, oke nahamaoroa, oi bema lau oura henigum neganai oi mas- oina- Oina ba gaukara oina mas, kitchen <hesitation> kisiniai, mereki huri bona, kapusi daka daka tada ruma gaudia ibona mom- oina, unu gaukara mas badibadia. Bona, mai- mai dabua huri dibam, mai daka, da- oina mas bai- mai gaukara dibam. Bena, sibona- sibona seh, egwa io unu gau bona bakaradiam. Gau badana beh, oi bema lau boh, boh adavagum negana nu, gau bona bevaram. Da ia sibona unubamona egwa negan lau dan an- vaitan ie nain, matanai naroha kau neganai, unu gau bon naita dia. Bena naga okay namo, bena na adavaia. Na adavaia neganai, lau, daka, lalohadai, <hesitation> daka, choice maorona ta nakaraia. Bena unuam da, lauda heina, lagani toi heina ame headava bon amai headava da heina lagani toi ame- ame mia- <hesitation> ame noho. O ia madi na natuna- ia mai natuna, Mai natuna hari, ena- ena headava, vaira <hesitation> iena vaira headavanai. Bena lau dan ma hari, lagu, headavai dan ma, lau dan mai natugu toh, aheparara gabeai lau, ai- na, matamatana ta nadavaria, <laughs> na adavaia. Oa io na, launa na- nauram bema oi ouram baheadava neganai, oina mas na keken eva na haine mas ba heroa namnam baitaia iana mas mai gaukara dibana, bona mai, hekwarai, dibana. Bema boa- boh kara kererem neganai, da na metau da oi sibom seh bohuaiam.